אָנָא קִנְפַצֵל הַמְּתַאחֵף דִיַּל הַתַּארִיח פְחוּصַא לִי קִיְהַדְרוּ עַל הַחֲדַרָאט הַקְּדִימָה, קַנְחַס בְרַאסִי קִנְרַגְ'ע בַזְזְמַאן וְקִנְתְעַלְמְ עַל הַנְנָאס כִּיְפַאש קִנּוּ עַיְשִין, הַמְּתַאחֵף בְחַל הַדִי קִתְכַלִינִי נַרְבְּט הַמַּאְדִי בַחַאֲדֶר וְקִנְכְּרַגְ'וּ מִנְהוּם אָנָא מֻסְתַפְד וְפַרְחָאן.